Kunuu xonii kanja kananta ndaka, ndaka nan yuxnuu, ndakana yoo kuii yoo njako aján ndaka'á ño'ó xhii yuu ka'a kuno kanjá, kanjá tutu yunjuanté kaja njaki njaki vika nokova'a jakiví.